Biko mihintsy ny amindreo agny manao fiankanjo tsy maneho vata loatsy da afa miditsy amin'ny mosqué dea esory ny kapa.